Koa posy sy kivà ndraiky ai a <hesitation> kara aminay agny zao ai posy matetika tarimigny antrano saria posy supposer na hoe madio, donc miaraka mipetraka tsara amin'olo antrano fa kivà ai matetiky ajanogno ivelany ato fogna kivà sady posy koao securité an-trano ako ninanjy zegny hoe ohatra hoe miaro entagna aminy va <hesitation> lavo sy ny tariny fa kivà ndreky sécurité ivelagny ato ôhatra hoe misy dahalo ôhatra na olondratsy ôhatra tonga ake ande andrava de asana kivào mikoakoako koa misy ino tonga ake.